தொழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளில், பெரிய முன்னேற்றங்களின் ஆண்டாக இருக்கலாம். விண்வெளி ஆய்வு மற்றும் தூய்மையான ஆற்றல் ஆகியவற்றில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றங்களுடன், உலகளாவிய டிஜிட்டல் மற்றும் நிலையான புரட்சியின் முன்னணியில் இந்தியா தன்னை நிலைநிறுத்துகிறது என்ற உணர்வு உள்ளது. காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்த்துப் போராடுவதில் இந்தியா கவனம் செலுத்துவதால், வளர்ந்து வரும் மின்சார வாகனங்கள் மற்றும் பசுமை உள்கட்டமைப்பின் வளர்ச்சி ஆகியவை மையக் கருப்பொருளாக இருக்கலாம். கலாச்சார ரீதியாக, 2024 ஆம் ஆண்டு சுயபரிசோதனை மற்றும் உலகளாவிய செல்வாக்கின் ஆண்டாக இருக்கலாம்.